اه لما يصحى يبدأ شوية بشوية حتى تمارين عشر دقايق تخليه يتحمس، اه يجدر يلجى شريك يتمرن معاه باش تكون فكرة أخف وأحلى والهدف لازم يكون واضح جدامه اه أن تكون صحته كويسة ولياقته وطاقته. <noise>